Taxminan bir yuz ellikga yaqin baliq turi mavjud, asosan ichki suv havzalari va dengizlarda yashovchi turlar mavjud. Shu bilan birga, ayrim turlar migratsiya qiluvchi baliqlardir.